आजा जमना मां टेलिफोन एक यमणये साधन ह्वेगि, जेसे हम भारत मां बैठि ते विदेश मां बैठ्यां अपणां रिश्तेदारूं दगड़ि बात करि सकदन। येमा योक क्या ह्वंद, यो ह्वंद कॉलर ज्वो फोन लगौंद चि। हकु व्हंद रिसीवर, ज्वो फोन उठौंद चि। हमते रिसीवर कु ज्वो फोन नंबर व्होलु कुछ भी मतलब जन नाइट एट नाइन सेवन या कुछ भी..हमुन सि नंबर दबौंण छिन और सीधा तेते फोन चलि जलु। तेका बाद ज्वो रिसीवर व्होलु जेते हम फोन छिन कना, स्वो फोन उठौलु अर हम द्वी आपस मां बात करि द्योला आराम से।